<hesitation> este ja koníra kuu in naiyú ja antes ja tantara ji naníú ja nini kuman naiyú vaa kuu nu naso naiyú kanina kuu ja nini tikijó sara yua ja sola yua ja naiyú kuina kuu yua kua koníra este chi no naiyú jii ka kuu te este xi nao ni sara yua te kua yua tauyo, ti naou kuu maa te este yua nini kuu inteyo tinano nu nao kuu kuu no va sala kixí naiou naiyú yua xi, noi vula sele ya, xi nava sele yuu, yuu jii te yuacherí ma kuu te nu yuu kasou kuu va yuu yin naiyú. Kuu te nu mu jii ka laloayo jii te este tuo ninjio no naiyú maa te este yua iniii kuu kuniyo kuu in na taayu, nu teou naiyú xi taayu xi kuu yuo, xi tuo kaka vaiode yuu na va este to cha, kuu nua xintoo yua yua xintoo yuu te kitúji, inka xisuate yua chi nasu nayú vaa kuu yua.